أعتقد إني أتفقد هاتفي حوالي من خمسون إلى مائة مرة في اليوم، يعني كل شوي أشيك على الرسائل أو الإشعارات خصوصا إذا كنت منتظر خبر مهم أو شيء جديد، كمان في أوقات فراغي أستعرض السوشيال ميديا أو أتابع الأخبار. <hesitation> أحيانا إن إستخدام الهاتف صار جزء من الروتين اليومي، بس أحيانا أحتاج أقطع عنة شوي عشان أركز في أشياء ثانية.